Ndikka mi wawametudugo e barooɗe ladde fu gam ɓeida faamugo ilmu worrude, mi heɓa higooɓe hesɓe nder barooɗe nden bo mi heɓa ilmu kesum.